Han rontii nanik'uhtaa wiib' rej reh este b'anam je' b'anam defender la wunaq y ru'uum re' han nii kamaniik ke han tz'oo' wulan wulam ree' ke nkib'an reconocer bien nikamaniik ke nto'om k'eh la wunaq kee b'anam junaj je' jenaj cambio pan panqa pan iximak'al ke ja'ar este ke qato'oom to'oom la wunaq reh nitinimiit y nikamaniik pues ke kiroo kib'an desde reh laloo' reh je'tii han tan b'anam viajar y ja'ar wulmood nkiye'eem la posibiidad wahchin nikojom nitziyaaq